"افضل طريقة ابدا بيها يومي اني اخد فطاري فالبلكونة مع شروق الشمس مع الهوا الساقع والجو الجميل بعدها <hesitation> اشرب كوباية القهوة بتاعتي قهوة فرنساوي او نسكافيه أو كابتشينو وسعات بيكون شاي كمان يعني و <hesitation> انزل اركب عربيتي واروح شغلي"